<hesitation> Yɛkasɛ washing machine a, washing machine yɛ afidie bi a bɛde si nneɛma <hesitation> ɛno nso sei na ɛteɛ, ɛbi wɔ hɔ a, ɛyɛ mmienu. Yɛwɔ deɛ ɛyɛ automatic, ɛno deɛ wo plug ma light na waa connect ama wo pipe, ɛno aa ne bɛtwe ne nsuo, wode wo ntaade no wokyekyɛ kyekyɛ mu na wode wo ntade no gu mu na wode aagu aɔbbai a ɛwɔ sɛ wo de gu wode <hesitation> sɛ wode <hesitation> blue bɛhyɛ a, ɛno nso wode aagu baabi a ɛwɔ sɛ ɛgu na waa plug ama light na waasɔ, ɛno nso sɛ wode gu mu a, ɛhyɛ aseɛ sɛ ɛɛyɛ adwuma a ɛ lock, <hesitation> ɛno mpen pii ɛyɛ a na yɛ bue no wɔ anim, wobue no wɔ anim saa, anim no yɛ round bi saa nti sɛ wobue a na waasesa nneɛma no aagu ,ɛno aa twe ne nsuo na aasi First one, na aahwie nsuo no aagu, na asane atwe asi second one na aahwie aagu na afei ɛde blue no ne nneɛma aagu hu na aasi mu bio, na afei ahwie agu na afei akyin mu. <hesitation> Na afei waakɔ akɔyi. Ne baako no nso deɛ ɛyɛ semi-automatic no nso deɛ yɛbue no wɔ soro sɛnea yɛɛbue deep freezer fridge no. Na waasesa nneɛma no agu mu, mpen bio waa wobɛtumi na wo de nsuo aagu mu na afei wo de wo ono ne wo nneɛma aagu mu na afei waama no time. Washing machine biaa nso de time ne di dwuma, deɛ ɛyɛ automatic no deɛ, mpen pii ɛyɛ a na ɛde 1 hour na ɛdi dwuma na mmom deɛ ɛyɛ sɛmi automatic no deɛ, wo na wobɛma no time. Nti wotumi ma no sɛ maama no time 5 minutes, maama no 10 minutes, na ɛde ɛɛsi, ɛno nso sɛ, semi-automatic no sɛ ɛɛsi a wotumi bue so de nneɛma no bi ka ho but automatic no deɛ wontumi mfa nneɛma no bi nka ho bio. Nti yɛka washing machine a, sei ne ɛyɛ adwuma. Semi-automatic no nso sɛ ɔsi wie a, wotumi hwie nsuo no, wokyim nsuo no firi mu na ne de foforo aagu ho na asanforo. Na afei na aasane akyin mu na aayɛ hatahata.